Weam tana tama lesum kapa wian tana ta tolour, weam patou tuanta taouno tu- tanu tou tolour patotoran, sapa mena mowali teturu moposan ne ri merior ka pa ne tua ka pa si opo empung weam patou tuanta, engke wangunan wong kale osan empeni wani wonta, sei sedi mepa ar ensapa sini wonta fangon woleof, hetu silok sini wota, se melelo niko se mopi, he ka ampitu se mopi niko tua naka sepatu arim, mbaya seli medong ngiko semupi te niko kadi wangon pasiwo- siwon, wangen won sapa teturu netua weam patou tuanta, weagenang tea paliu liuren ipatik wean sina rumu wotude liuren, weam patou tuanta ituki itami wea seri merior. Wea se opo empung teturu sinane ane tua, wangon woleos wongke angka, engke wangunan beate sinaruta, tea pele liuren lituru turu la wia sepa tuari si oki kayo momin ih ta an seh itu pele lo ong kulaka nanum teaken sedi mokakit sapa mina mowali teturu wia empa toutuan, seri merior ka pa pato toranta wea si pa aka aka an wea so opo ompong pelang konei nate- pelang koi ne neate woh sapa mamuali teaken, di wangun pele lo on peniwo niwonu kokira nu keni, tante aken ku mele lila meiniko, isu pengkume ka pei peka saku peme tea liu liuren, esapa wangon, nitun siwon, sapa de wangon, tea pese siwon. Woh posan nima piara, mat tombo- tombolan, mas sawa- sawangan, ma linga- lingaan, woh mowali wali, ta ma aka- aka an, ensapa enteturu, tea ta melelo siknale bea nola ka pa hiseblah muiti sini kuoki la di wean, tea pe wean genang, sarun keang wean sinaruta, wangon tineke wangon no neila nitu tamo wali wali ta as sakean esalalan, esatoro, weam patou tuanta, nitu mina mowali teturu, nima piara wos si opo ri merior wea embaya sinaruta, tarimakase.